Otue tue de oselu wahalamane ho moi'iii le ekotori moa ekotore na akuse sena uhalaik kia me moi'i uwasata sai mo'o ah akuse se uta'i wai yaya huwei na uteti wasata ke' dame dame na uleu uleu soso u sosona uheta pei rei sei mua ehono wasata'i na uhalik ke u haleki me une uwanai wanai se' miloina mibantu mama na sepu mama haleki mahaleki na sepuma mahaleki pei wai tuka sepu sisi haleki sepumi me sepumi na hede' maselu hede oo mala mani'i i bersi'i ea sepumi mit toso wasata wasata pe' sepu keke mahine'e mahiine'e hine'e wate luma mai ite lumat na kepi ma haleki le ma taina na mata ma Sapukena maloi na ma wasata ke mahono ma kintale ke na ebersi ewewe ebersi ho maselusi e e'inda i inda o enak o eke'o makaliae tuka pai laleka e sinange i maseluma kintal ruma ke e bersi sepue i e ke